Tuust Nigeeriä kultuurist ma tiiä vaest väega veidüq, võrrõldõh tõisi maiõ kultuuriga, midä siin innemb küsüti. A no siski no ma tiiä, et tuu um ka ruur riik ja tegeligult um sääl ka pall'o rahvit ja egäl rahval um uma kultuur. Nii et ma ei tiiäq, ku pall'o tuud ütist nigeeriä kultuuri ülepää tasos tõsitsõhe võttaq.